أعتقد إن الشخص العادي في مدينتي يدفع تقريبا من ميتين إلى أربعمية ريال أسبوعيا يعني على الطعام، فحسب العادات الأكل ونوع الطعام اللي يفظلها، يعني بالشهر يكون حوالي ثمانمية إلى ألف وستمية يعني ريال، طبعا هالمبلغ يعتمد على إذا كان الشخص يطبخ في البيت أو يفظل إنه ياكله برا، الأكل في البيت طبعا يعني يكون أوفر، لكن في بعض الأحيان نحب يعني نغير جو.